E nder doo duniyaaru, laamu nguu joginoo ardiiɓe ɓe ngalaa hakkilo, ɓe mbaɗata ko sariyaaji ɗi ngalaa nafoore, tuugiiɗi e njiimaandi, e ŋakkeende faamde, walla e ŋakkeende hakkilo. Laamu latina yahdu gada-gada doole yannde altine fuf ngam wartirki jonde jam. Sariya haduuki Jaleeɗe so jamde jewetati fiyi e Jemma, ngam dustuki buri bolide noppi yimbe. Ko Ñalngu yaafuya jamaanu – Lewru kala laawol gootol, gooto fof e foti yaafnaade ko famɗi fof yimɓe njoyo. Ko ɗum fof e wayde noon, laamu nguu e jokki e wiyde e waɗa golle lfantaste, tee jaayɗe laamu nguu e njetta ardiiɓe ɓee sabu hakkillaaji mum en ɗi ngalaa ɗo kaaɗi.